သၟိၚ်ပ္တန်လဝ်ဍုၚ်ဟံသာဝတဳဂှ်ဒှ်သၟိၚ်လဵုရော

ပုင်အတးသင်္ကြာန်မၞိဟ်ဒးစိုတ်ဂၠိုင်ဂှ်ရှ်သာကဵုကပေါတ်ကညောတ်ပါလုပ်တံဗီုလဵုနွံရော လဴကဵုမာန်ဟာ?

ပ္ဍဲစၞစအခိုက်ကၞာမန်ဂမၠိုၚ်ဂှ်စၞစလဵု မၞးဒးစိုတ်အိုတ်ရော?

ယဝ်ခါရပ္ဍဲမွဲမွဲတ္ၚဲကမၠောန်ဟွံမွဲမ္ဂးအခိင်တံဂှ် ဗီုလဵုမၞးသုင်စောဲရော?

စၞစအခိုက်ကၞာမန်မဍုန်တိုပ်ပ္ဍဲအခိင်သဘင်တၟေင်ဟေင်ဂှ် မုစၞစရော?

ပ္ဍဲဘာတန်သၠုၚ်အလဵုအသဳဟွံသေၚ်မ္ဂးဘာကောန်ဂကူဂှ်မၞးဂွံလဝ်မူစိတန်ရော

သၟတ်ပ္ဍဲကွာန်မၞးဗိုက်လ္တက်ကယျိုင်မန်ကဵုကယျိုင်ခေတ်တၟိ ဗီုလဵုနှဴရဴရော?

ပ္ဍဲကဵုအခိုက်ကၞာဂကူမန်အခိၚ်ဆဵုဂဗဆက်မိတ်မ္ဂးဂလာန်ဆက်မိတ်ဟီုစဂၠိုၚ်အိုတ်ဂှ်မုဂလာန်ရော

မၞိဟ်ပ္ဍဲဒေသမၞးတံသွက်ဂွံအာကၠုၚ် သုၚ်စောဲစယာန်မုဂၠိုၚ်အိုတ်ရော?